Nah injo' samang nga're'i samang ka'doroki anjama buru'ne ya, ta' biasa re' to ile' di nginung do', samang re' ile' di naung' iya, manna' ko si' banging' bujuru' anjama' iya tala' ngura'i, kemudian injo' e' jaga'i anunnu' do injo' e' sa' kanre'-kanre'ang nu' ako' sambarangi' kanre', kah biasa intu' todo' e' napangaruhi'i anu'a e' tanaga ya kemudian e' re' dikua' teka', injo' teka'a injo' parallu' samalang' anjama' ki do, kah samanga' re' tojeng-tojeng intu' jama' kah nu kua' re' ji tangungan'ku jadi injo' teka' a parallu, samang lampa' ki marantau' injo' kampongna tawwa samang andre' ko malling' la'bu jamang pakare' anunnu', pakare'i ekonomi nu, pakarie'i angkua' totoaku ri kampongan anre' lang'nganu kah tuo'i nakke', jadi injo' nu' samang-samangku pole anjama' kemudian e' iya injo' parlu' ra'ngi' samang anjamaki kua' weh a'ra'i peningka'i ekonomi ku, samalang pakunni' iya jeki injo' naung, beh anre'to harapang jadi kitte' injo' buru'nea ya injo' parlu na di u'rangi samanglang anjama'ki, perlu mo to' injo', kemudian sammang a'ro ko lohe' gaji nu, puriti'ko anjama' jadi kaddoro'ko Jadi anre' alasan untuk tala na kanre' ko anjama' kah, injo' angkua' sumpa'e, re' to tanu' nu la hoja'-hoja', e' ekonomi la nu pakajiki', a'ra ko intu bunting, samang re' nu anjama' na nandre nu' ka'doro, anre' nu nganu', e' tallang bunting mako' anre do'i nu, apa la nu' kanre, jadi buru'nea injo' injo' perlu di u'rangi' kua' tu' toanu e' injo' pole bahine ya samang, kah injo' samae' buru'ne maengmi jadi buru'ne ya <hesitation> bahine'a tangkua' anjama ku kua' a'ra to'a mandiri a injo' todo supaya semangako do, maeng injo' e' pasti injo' bahine ya anjama' biasa to'i a' re'i anjama karena na helli' pada minjo' samang karena hape'i, a'rai malli' pakunni' jadi kaddoro'i jadi' atau a'ra'i lampa mange'-mange' a'ra'i contoh lampa' liburan ri' kampongna tawwa na nyamang paki' intu' nampa' rie' kah, biasa to' injo' bahine' ya nu anjama ya nu' anre' mo' to' a' kulle' di anu' di toto'a na do jadi anjama'i